Yes people get right to live anywhere around ley earth because la place god make for we ley human god make it make ley land for we ley human make it fine he create it and then he say is for you to benefit so and enjoy it so if you get ley chance to go the if ley opportunity is the for you to go you can go because la something la was create by god for every for everybody to enjoy it so it’s good enjoy ley creation that god made